مساوات یا برابري هغه حالت ته ویل کېږي، چي ټول انسانان د حقونو، فرصتونو او ارزښت له اړخه، پرته له کوم توپیره له یو او بل سره برابر وي، لکه، نژادي، جنسي، مذهبي، قومي او ټولنیز حقونه. د بېلګې په ډول: هر ماشوم، که هلک وي که نجلۍ، باید د زده کړې مساوي حق لري او قاونون باید پر ټولو خلکو یوشان تطبیق سي.